Taasí, biyaa taasí, wii ginyaanti wili húrin yaa, wii bboonj, a giñínti giinde, wee wi gí taasí ma. Bari taasí we fana gí nsibi, taasí ngette gita giwodi, giwodi, giwodi, giwodi ga? Wee wi unmoogir a ffoda, wi giye njalna anton ɓaale, unan gí ngi biñaŋ mbúŋ a ɓaale, húri yaa bég bindúbatu bég gí taasi, hinooni he gí gitaasí a ɓaali wembe. We gí ge anŧoogir biñaŋ, we gí ge <hesitation> anreeŋir biñaŋ, uga a fsugtiri fyere, taasí wembe fana wee wi ugíw, wi ma sugtur biñaŋ, wi ma dédir biñaŋ hala uwoda. Win yaanti gilor, win yaanti gilor, win númti wu boonje a bboorin ginsújirim biñaŋ wee wi gí taasí ma wala.